Ten̈a mampiavaka sakafon-drô Novely Zelandy àby iô ndraiky izen̈y fampiasan-drô; fomba tiradisionelin-drô zen̈y fandokisan̈a; fomban-drô taloha. Abôka eo aminjay zen̈y sakafon-drô zen̈y aloky ela <hesitation> na amy lafôro zen̈y, zen̈y ten̈a masiro.